<hesitation> Aminahy manokana zany e biby rehetra zany ndre io farane kidy io, da misy masony aby izy agnaby io, <hesitation> magnano akoa e biby zany, hatreto zany sy mahafantatra aho ino sy mahita amin'azy fa gnankamaroane fantako aloha da mahita aby indreo.